Khatung jakya panda wansukmung khlainani bagwi ang swkang bisingo phainairokni mung tei kokno saimannai. Digital ringmung rohorma bai daktino jawab mannai. Nogo eba venue wngwi tong phano kaham jaga chongmani belai nangkukmani. Sajwkmung tei rwchapmungrok mood no khlaio phiya samungrok eba khelamungrok phatarni borokrokno tongthok rwnai. Jora tiyar khlaimani bisingtwi kaham khe samung tangwi mano. Kwchangma tei swnammung wngkha paithakni minite ni swlaimungrokno swlaina bagwi chabi. Paithak wansugmung wngkha jotoni thani muitu narwkjak tei tongthokjakma swnamnani aboni bagwino tiyar wngnani jora kwrwi phano.